Alura se l'as ël giardin a tuca prima dë tüt taiè l'erba, rastlela, s'a ie le piante, a tuca pué le piante, a tuca bagneie, bagné l'erba, bagné le piante, rastlé le föie cuandi a cascu, ënsuma tenilu ën urdin, ën urdin a völ di pìese cüra dë tüt lon ch'al e ël vert, tüt lon ch'a riguarda ël giardin